Kwete mfua iisha na mulowasha kwete mweru wa kumi we kumi na moja weushi we masikala ukamasika kamanza kwisha upepo hata utaki mbachavole kieke sovishwa chaukia nau na upepo mesha amvani ni kimbuga ki ndo mesha vani kitirima kweeke motwa kishaka <noise> pwilu mwakekeksha kikaila shaumbeke ulifo mtemenia ata utengua uchetuza ti ti ti ti ukawamba kimaza wendi kaa ukia na mavaro ukonde kiandae wepeperuka peperuka ukashika sindalo chasilia afo sirika mmesilia chao kati wetema leia ehhh mbazomushi tikia aktirima weshi kungonga foo. kisiame kisia kikashika utem ndumfedhe ngandu vaseluve sengetia lika wekolia mndu fele mleshi ame mvei ni dedungura katiavo mkoni kakaa ngama emba mbowa. maembala nafe kaendelezea kunuati nyeia duli kaia pwii basi fo msero kundiani kahonduni likia ooh ksie tingia tambaya ndoroso wakolia mdifu asina kulukulu ksie umanye zozo ukamualika kwa fokwe tamia wetamia lakini sio aiyaduli webaki ndikunisha mndengele kwete iba kwete kurikano mserue kwali kaumwa mavi ukienda disconi mbava zikakaba paah paa wakamba we Wavuma kuda mvelezozo shum mnyam ndweia duliato aemndo kila kavianduru kulia mbasi nimleshh shoka shatue shamba tuesa kwa aksa lkavsiee. Mukula mdua nda kwa meli mwana kidufua huma akte mtoliko anda kwa mleia nevia mara masao amende nane ngarue. mwai ala aa nyankte nyasku ake shika simba loka tua na sengeama mbaa shuu nkonda wakashika simba loti geale ndwene mpokea nyeleo manyasoso mfe mfele weleka usho ka shani nkuto <noise> amushiva ishamengeleti adi umeenda mmengelesha mdakai nokoma na vaatu tuume kunda mmalika na wa ye sakwa ksie tietuka na voka ukavnuo ukasie unawokia horkini na kufa sheisheshia tiela dali nchowoko lakini musumo nuka muusu lukusambia foni rara ndasilivo mooni kuktalao souzo loka nave hukaru kusambia vora raiye teunda uu- uu- uuromboka ohh ukuunsu polepole kia washeze kuva mekua basi umeranda ye. muktameva makini navumera nashii ngazo shandua nduenalakana kalaboka nnala ehh. lakini wakolia wana va- vatusomeshira ngoso wakafua shaku iyoo ahh tuu ahh haali dooshia vuu kweto huteruksa zaila lasovo ukia tena ndo wei utangi dongwe iakwa, mmedoza shokio sangu mwenge kangainge mwai ia kwa yomsha mwana waliuweite vejangu mwaa ahh mewama kasi taura kenda kafua. Hemwa naetu kama suzu mhh fimwana waksie maana ksie kutovo fuma kutarevu nnevo ngeho. Tishivilia mbongua ukaenda ukaunile tumbua marafo na uni kweiya ukatereza uakambiwa chipaba na kuna artu tebanga ngauti marango tukaienda uenda msanduku nunu ndengu madungula nyasia ukashika handoo uso ukaliwa shika hando uso ukamnyima za ndoni tamwe njori yoo mwesoka na ukweshesoka waoshi diim na nguskia ndavaro walafu ukiera wacha mtueni ukasham mndwe takamba walolia mdwishi maiyashandua deukia na nguso. Na dhakari mmemba vo mvaa tu tei alivama nseku kudadilio lazima ukole imini na veendako ukolia mme. lakini uwakolia ikivunu nua uu- uuokusambia akangama aliorosa ndeandekeni wekubalivo ivo kialuv namundu eba shante ekeyu mkamate ukuvya msero kurukaevelima nakto wandue teta izokashaz lakini dakiwe weia ndozero maana vombezo alika akangwanya nokiaumsha kulia avutwa ehh. Chuma nakeu dunila luka sukwa mbali dunila lukaso dunielalu ukavo nisova zazitulaloka kaenkae gulia kutektuvektama tata tubia tumia zevo tuktuk wana mmh kwasababu ameenda amenda alika mndweli glaa na shunshu kashadua ambova likamwaivo. nsahaka alike mwai aanze kujam ndemwe tio umoroka ehh chasa kaasha tuvelina nnave hesimu eenda msutu eshime herukum mbwamara ifo ndo kun niungwa wawaya tumbua amdunga ehh na mawerte mfungisha mboa. akauia mjini nyia leka mnafe nyia leka filisha vartatuv ni mlu uvishwo uouo Kwarta kunde ndumjeshi kwa shoushou mpaka msevura amekua nkilwa wakwenda ehh. kute mzame makore lamra wakamlisha wakamjali. Duo kunde laa mwai'keketuo kuliavo mwairevo mwana mte furndisha chandu wekana vansero kambiza nding nde kana vuavo uu- uu- uungfyale mfundisha kiangani mwan nakatale mfundisha. kambeza navyo kwaverewe nefundisha he kambeza veshilima mahoo ni nakunamfila homusha namushakua mndu. tangu muorma mazwe kaya kangwe maku yanda shandu weishi. tengneza tenka mfue waribweishi waharibu dunia ya mungu. ehh shamwana hulia hutaniake ilakla msumulo lwo lwelna hoo dumeiva mbarika voni weishi undungsha lakini kila ndoto nalamka duniela luka ileka dunia ishaluka vo muzwetwa luka mhh. luka lwoishi kabisa shatuvera mashakteava watatala wameutu kutwe mnduchoose chine aaribika uloo. Adakwe twa aanza mjini inya twatwa mblesiaza ukamwotu weshi kuja kuka dake kuvetem mbandwe. umeenda umeenda jenga mloku itaaktuvo itakchovye kiambaa ya suti yayiansi pakashi mfiuwa wafu nakumi mjini iwa waa- waalemwala waa ua uasidi wala lukama teneuriga na ukwisalamu mbandwe wakudue wakukamate mshaloli lakini uruvwete cha mbandue ukiza mbandwevo ni mshalo mdaige twektiva wakudwavo wakamata andue ii- iilwele kupumzisha kilia ike kwete kitatuartovu, kitatuchumbandwe halandu mbanduye ya vashi urku yani vehalama mandwe. fe mshalwe mkwete iyoko!! Ananake zouzwa kashatu vene arkortaa mhh mfilakfu vwene umelaaiika hoo koni Ukaakoka mkosika horka mburu vakachounju ukatamia hoka vatamwana huru kwete aah amna karekea uvwo shamba duniia gokarta na chotcho twago <noise> durka venye nsisi mhh. twatwa mateta wazuzu tweteka sikuendi kavo turu tania vana murto karneia mwavala alijenga walalietu tuka masaza ehh maana ake yova nsakanha namwaa nakai chika niryatu vektishwa shakwashau aahhm, ni undu amesha ramfilavwe umfola kaanga kituunguki enale aa- aalia mfanya kazi ya nanne lianda chauta atare kwa mortu tuyaanda usoveni tengia nselinga hoo shizo nwele ntua aribu foo hando hia artam ehh mwamwa saa miama amefanya nchi ya motu inaangamia ehh ehh sotwa ngamsave niktoka na kwete ndutu tulokulavo mwana vavyale ehh hangaika inikoba nkobo hale itwini ngasova ndu mwoo iime mjumbe wa mhh mmh mnduo wavanzuva veshamba va- va'mndandova yee na va- va- va- va- vanduva jumbu va- va- va- va- vamtaa <noise> uvuvukotie vova alibu kila mndo kwa moktwisha amna mnduo <noise> balosii mabalosi aaam akulia kaa kwa mototenga lwe shamba baju mbeva kunda samya kwa jumbe kwa mutu shevaluwa balozi. tarikia balozi siaamesha amera beza yere beza vlakutamba mwaite mshida ailuka yaa kwanseev marakadadu kengia akenete mzashaa shida yakwe kaanze twa mzshwoko tendok nafina chava zshweogok yominga cheskamndovo homi ngamia mbili mizatu weiki nayo nefekera kula ktunu nifia haribu. Mama samia ohh kujiakwa mma samia kuja kundi arrk arkundi twatiki kwamba umamma weikaida vandu walevata lakini vandu mhh mfumolo loshika kwa handu yatavo kwa jojoato itakiye mndweshikiria daka ivooi shando mambwale kwamba hushindokisha ndoo kitachwe kitachwee chooroke shiku yena ngaamovo chooroke umanye kwambaka kiorwa tishka kwamlengwa kikameshika kwa mlenga atabaki tub michakwa atumiilwi makasi lakini kiiu tafouti arto kute ndokchoze fo wetula ibaki amba, iinshi dikafo ilikafo fukute ndo choziango ehh.